resaka spôro le tegna atôko malôho mandeha tongotro mandeha tongotra akeko amina lera raiky farafahahelingny isan'andro fô le˂hesitation˃ tegna matetiky zahaviko baskety, foty, tenisy, avikao ndraiky ndraiky mizaha course, course hazakazaka na course bicyclette na ˂hesitation˃ tsy tia mizaha carting lôtry, na za kô tsy, tsy tia mizaha pointe lôtra